Nde robot, nde robot wa nga fintiti, sey nga fuɗɗi yamuki hoore maa nga, nga wii, immoye dañiyam, ɓee ngoni sakiraaɓe am, min no waɗi ƴiiƴam walaa to ɓandu am, no waɗi mi walaa kusel, min kam mi ñaamata naa? Nga fuɗɗi yamugo.